komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í kvöld kíkjum á skemmtileg

og fáum krakkasvarið frá Hofsstaðaskóla ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar Krakkafréttir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

telur niður dagana með jólasögu þar er stuttur kafli úr sögunni birtur á hverjum degi fram að jólum jóladagatalið fjallar um Urði sem er sjö ára og býr með foreldrum hér á Íslandi daginn eða eina nóttina uppgötvar hún að það er lítil hurð heima hjá henni jól í hjarta nefnist jóladagatal þar sem nokkrir vinir ferðast um miðborg Reykjavíkur og leita að hinum sanna jólaanda ég heiti

punktur is með jóladagatalið jól í hjarta og

til tuttugasta og fjórða desember og við erum að gera alls konar hluti hér í Reykjavík og við hlökkum til að sjá ykkur á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

að mæla kerfið sem krakkarnir eru í það er verið að mæla hvort kerfið í kringum krakkana sé að virka kerfið er ekki að virka en það þýðir ekkert að bíða eftir að kerfið lagi sig krakkar þurfa að lesa

meira þau þurfa að horfa á fréttir þau þurfa að horfa á

og svo auðvitað bara þurfa krakkar að reyna að standa sig vel í öllu sem þau gera

metnað líka fyrir skólanum sínum þetta eru svona fjórir kassar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 við stöndum okkur ekki alveg nógu vel í að

sumum spurningunum en við erum við erum með mikinn jöfnuð og erum með gott skólakerfi og heilbrigt samfélag þannig að ef við náum að laga það sem vantar upp á

svara spurningunum rétt þá er komið að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 að vera

er hjálpsamur og hugmyndaríkur hann þarf að er alltaf til staðar fyrir mann og hjálpar

líður illa hjálpsamur hugulsamur skemmtilegur góður vinur það var jólalegt um að litast á hinum árlega Janusar endurhæfingar á þriðjudag